اولا هحتاج خيمة، تاني حاجه ممكن احتاج خزان للميه وادوات لتنقية الميه، تابت حاجه هحتاج مجموعه من ادوات النجاه زي سكينه متعدده الاستخدامات وحبل وادوات للإشعال النار وكمان طعام محفوظ زي المكسرات او الطعام المجفف ودليل <hesitation> عن النباتات والحيوانات الموجوده في المنطقه دي